بإمكاني أن أتعلم اللغة الصينية، لأنها من أكثر اللغات تحدثا في العالم، وتفتح أبوابا كثيرة في مجالات التجارة والثقافة، كما نتعلم عنها بيساعدني أفهم حضارة غنية وتاريخ أعمق تاريخ عميق، <hesitation> وكمان الصين بلد عريقة، وبلد.